Ny saka sy ny fifandraisany a, a- mitakisikisina ny saka rehefa mifandray amin'ny olona sy ny hovitra hoentiny izay ifandraisany ao aminazy ao io. De ny fimenomenonany miao miao. <noise>